मेकप एक ऐसी चीज छे जो की। नारी का लिए बहुत आवश्यक है।। अगर मेकप का भी नारी भी फिकी देखा है। और मेकप करना से नारी बहुत सुन्दर भी देखा है। और थोड़ों सो कोई जकाम थोड़ी बचूरती भी होई। तो मेकअप करने से नारी सुंदर से सुंदर मतलब बनी जाये। सुंदरता उकोसे और नारी को सिंगार है मेकप करना से, ऐसा आज का समय मेकअप में जरूरी रहा है। और आजकल पारलर बहुंत अच्छों मेकप करा वैं। जेकोस ऊकी इत्ती सुंदरता बढ़ी जाये जोको कोई जवाब नहीं रहे है।